Iyi ubavwu izheme tibiye ko na ka ga ati zhe ni be hwayi iwenepo na bu bassa hien mezhele tweri waa nu zha gulo nu kwo teshi iyi ubavwu bu bassa gana ugunu, araga, ta butu wi, iyaji ubauta ma bu bassa keji ugunu, na kana otu zhi ni nu ibe, iwenepo ya shi, miaun mu tu mepi shi iyi na shi ugunu, asha ibe ati zha toto bisegono aya gana ti langan tu a tuba a bassa, bu bassa yaji ugunu ga ibe shi yi ibovwi wutu wutu ta zha ta kuba hwenyi kwo nu jalala ugunu bani an tai hwayi ya ta na me, an tari hwayi ka ya zheme, an tai hwayi ka ya nda, gana jita imbe na atwa nasarawa ga, osho tu lonu atwa obovwu. ɛ bovwu na je te shi no tu na ba na aje tishino, tishino tu shi iyi ɛbovwu, iwenepo na abu shishi buwa bu yeri shi ba nda tishino and buwa ka iba shi butu na bo zhono butu inibi, yashi gana hwayi ma ta kuba iyi na ɛhien bulita, bulita ibe bu bassa ba hien, bu bo shi, buwa aba gaa ta nda bovwo shi aba gatata o zono inibi, aba gata ta an nugan atwa, kwo ta hwayi inibi ga tu bu ba anta nugan, an kana o tisese iwe angun peye nu makodi, ngornana ingu nganangana name iyaji na shime a zha mbo ma mbi sogono ma i zha shi ya nugan butu sain ata zha nu ina nga oyibo seme nu niga ungwu shi tu buba, ibe abe zhan bwo gushigo i zheme nana ilbava, to ta name kwo ta tu na me ya bwo hwa iyi obovwu gume ti ganga ti buba ta gume tu nganga, ta na ba ta nda ugundu tibiye So iyi obwovwu i zheme kwo nu gbanace ga ti zheni ba iyi obwovwu shi shi a kala iwa unyizo te zha ya huwowu unyizo shi shi aka la o iwenepo na ko na ga oyibo ma tindani hwan nu jwe we tu keni teni keni ambwe te ja un ken ogugu iyi obovwo bu iyi ina ba ta, iyi obovwo tu shi ata kala iyi obovwo shi ya ta tihu lo ma gana nganga ju me miau ma ma nda la ma layi ta hweyi malayi ta nda iyi obovwo zha shi wo so i zheme tebiye na ka ga ɛ zheni nu ibe, ibe po tu atamwa a ji she ra ga iya bi zha ba kuba ma kwo shizunga shi na mianun mutu ma ji she raga hwayi iye me durada a zunga ka ama a zunga a yaji bauta to wu wowu, tahalaya atwa ko ka tayama durada ba hwaje so shogo tu na ba ɛ shogo ata ibe shi tile ma lwo unyizo jii gana ɛlɛlɛ zha ka bu bassa ɛri ganga iyi obovwo bu, iyi obovwo ka zheme ya lame ka na ko ga atu name oku ma.